खर्च पर नजर रखणो तै हमन अपडू बजट बणो दिण अर वे बजट थै हम अलग-अलग हिस्सो मा बांट दीण। खर्चों थै हमन नोट कनो थै नोट बूक या मोबाइल एप मा स्प्रे सीट हो इस्तेमाल कन अर महिना अंत मा हमन कैलुकलेशन कैर दीण